Ah pues mc̲h̲e nap lëꞌ man kë stsëꞌ guꞌn c̲h̲ow sdzinn diꞌt xiu, diꞌt zob lidz ga diario kë manu stsëꞌ guꞌn c̲h̲ow, guꞌn nak ic̲h̲ë plantas xloꞌx manu pues diꞌtse gandamu, naku nup zukr ba x̱oꞌb nap skë mc̲h̲e lëd gunu pues o lëd ti duls or ba xiab ga sia manu c̲h̲ixi guꞌn c̲h̲ow sdzinn lidz xgutsëw pues.